وكل واحد اتفرق وراح يعيش في عايلة ثانية بس كان كل واحد في شي مميز ان كان فيه الريشة مالت الذيل مب موجودة فكان هاي شي مميز وعقب الطيور كلها دللت عليهم قالت لهم هاي عندنا هاي ساكن ايه هاي شكله غريب هاي العايلة عقب اجتمعوا ونلم الشمل